شوف اصحيبي كامل كيما رانا نجوزو يمات هكداية صامطين وقباح وياسر ياسر صعاب علينا وش لازم الدير لازم تستغفر ولازم تكمل هدا النهار وتخمم بلي راه جاي نهار خير بعد الشتاء تأتي- تأتي الشميسة